Ma për mi no a devu pas esi cuinvolti tüti ën la pulitica përché se no i sarìu pa pi d'auti travai e a travaierìu tüti bele li e cuindi secund mi 'na part a va bin però <hesitation> a i sun co d'auti travai, cuindi ëntà co fe d'aut